<hesitation> Loko volomboasary ah, volomboasary izany midika marikivy izany, <hesitation> izany hoe ny zavatra tonga ao an-tsaiko voalohany de ilay voasary marikivy be, be dia be any an-tsahanay tsisy mpihinana fa de vokatra de lo ao fotsiny, izay ny zavatra tonga voaloha ato an-tsaiko.